عشان تأخذ صورة زينة حق احد لازم اول شي تضبط الزاوية يعني توقف في الزاوية الصحيحة زاوية التصوير وعقب تخليه يعني يكون في بوز صحيحة بحيث تبينه بالطريقة الي يبيها ويعني وبعد يعني تحط في الاعتبار الإضاءة وهالامور عشان تطلع الصورة اوكي